Ilay sakafo tena hoe lafo anisan'ny tiako indrindra an, ilay misy "truffes". Na hoe "crème de truffe". Vao hainga teo aho no nihinana <hesitation> paty an, misy crème- crème- crème ana "truffes" izany. Fa tena hoe matsiro izany an! Fa tena lafo izany an!